זירא, איינץ, צוויי, דריי, פיר, פינעף, זעקס, זיבן, אכט, ניין, צען, עלעף, צוועלעף, דרייצן, פערצן, פיפצן, זעכצן, זיבצן, אכצן, ניינצן, צוואנציג, איינץ, צוויי, דריי, פיר, פינעף, זעקס, זיבן, אכט, ניין, דרייסיג.